Tulõtõrjõautoq ommaq ka väega tähtsäq as'aq, selle et tuli om üts väega kuri asi. Es'ki, et tuld om inemisel väega vaja, või tuu ka inemiselt elo võttaq.